فى شفاطات يعنى أو أشياء تساعد على شفط ال - الأشياء المسدونة لينك ، راح تجيب الشفاط هذا وتحطه على المكان المسدود وتفتح الشفاط وتسحب ، وبتلاقيه هو لوحده يعنى بدأ يشفط الأشياء أو الأشياء اللى تسده يعنى ، ظخ الهواء فى الداخل إنك راح تلاقى الأشياء المسدودة بدأت تروح.